टेलीविजन मा मुख्यत तीन भाग होदिन, टीवी कैमरा जु चित्र और ध्वनि ते संकेत मा परिवर्तित करदु टीवी ट्रांसमीटर जु हवा का माध्यम से संकेत भेजदु और टीवी रिसीवर जु संकेतो ते स्वीकार करिक वापस चित्र और ध्वनि मा परिवर्तित करदु